إذا أنا بطل خارق وأبغى أحمي العالم من غزو الفضائي، وجتها بشوف القوات الشبابية، يعني إيش عندكم؟ بجمع الأذكياء، بجمع هادول مثلاً أقوياء، هدول شجعان، ما أدري إيش، كده بجمع كده بشوف عند كل واحد إيش عنده مهارة، وبنسوي سوا جيش كده، وخلاص بنحمي العالم.